<hesitation> tiang'ik che kororon, eng kaa ko teta, akomii pusit mii seset ako netai eng teta ko kararan teta amuu konech ee, chegoo. Kokonech pendo, yemii toik komu keeny teta, <hesitation> kora koyemii, ye ye yemii lagook sukul ako mara kemetinye chepkondet, akakeon lakwet konyo eng sukul komuuch ialde teet kai, sokopiit kowektakei lakwet sukul. <hesitation> ko seset, ko kararan seset ing gaa amuu yemii seset kaa, koripech eng ng'alek ap <hesitation> chorik yakanyo chorindet kokonu <hesitation> ko ko koyokse sokoi kainai ile mii kiiy nemakararan eng sang. <hesitation> nepa naake nerupei ko pusit pusit yetinye pusiit eng kaa, Koyakekonor pandek eng choge komuuch kosumbuanin murek kotoretin pusit koyon murek simat simang'em pandek. <hesitation> nerupei kora pusiit koyeeye kemande chii andan komii kiiy nema nekeker ile makararanit anda kokakipun amityok che chekakinde kiiy neya koyende ingweny akot yoo akikochi pusiit komagoi, kwaam pusit inae kole maa makararon amitwogii chuu sasa chame pusit ko karan kora.